Naftirgo chopsticks nyama watate ahosa nyamdu sedda sedda no'a sorkititta horema ɓo a nyama nyamdu mai duddum naftirgo fork bo be laɓi anyama ataitan nyamduma no'a ayidi kanjuma wallete anyeda sedda sedda.